أكيد كيف إليك خطوات غسل الأسنان بصورة صحيحة، أول شي تحتجونها فرشة الأسنان ،ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ،والموية، أول شي فرشة أسنانك ما تكون جدًا خشنة، نحط -ال-فرشة الأسنان ،ونحط عليها معجون الأسنان ،ونفرش أسناننا -بش- بطريقة دائرية، بعدين بعد ما نخلص نتمظمظ لمدة ثلاثين ثانية ،وكدا تحصلين على أجمل أسنان.